Sapan no manwui sunani tei tukunani bagwui tonijago. Manwui sujaknai sapan bai ree tei maitwk muitwk rok suwui mano. Phiaba ree sujaknai sapan bai maitwk muitwk suwui manya. Amoni bagwui no ree suna tei maitwk muitwk suna bagwui alada alada sapan tonijago. Tukujaknai sapan bai khe saak ni moila no swkagwui mano tei tukuma ree no suwui mano. Spapn kwrak tei bwtwui hai bo wngwui mano. Tabukni sal o yak suna bagwui bo alada sapan tonijago. Nogo mal mata rok tonkhe bohrok tukurwna bagwui bo alada sapan tonwui mano.